Ny akamaroan'olo a Philippine any da katôlika aby. Anisan'ny fomban-draza tsy maintsy ataondreo ny fankalazana ny pascua sy ny-sy ny logue festival Da zava-kanto mampiavaky andreo moa zany da ny dihy sy ny tantara